أنا ما قد زرت اليابان جبل، فلو في فرصة إني أروحها، أكيد بروحها، <hesitation> لأن أتعلم اللغة اليابانية حاليا، فأحس إن حلو أجرب مهارتي في اللغة، أتواصل مع الناس هناك، غير طبعا إني أحب أشوف المناظرة الطبيعية اللي عندهم أشوف الإلكترونيات والأحداث الجديدة اللي عندهم، والمنتجات الجديدة اللي تنزل منتجات العناية بالبشرة، ومنتجات التكنولوجيا، والأنمي طبعا مشهورين بالأنمي هناك.